Thwamanbya imuthukalhabanganaku namunyoni wayi omwam omwangeri nguma neyindi, ingindiha neryo kandi inganza bwamutherera ingamusaba ekyighanyiro inganza thusubanemu. Ingihamba esimu yayi, ingahamba ingasondya enamba yiwe, ngibya ngabirisondya enamba yiwe, neryo ingathekayu omwasimu ingabya ingamutherera. Ingibya ngabirimutherera inakibya akanyihamba, neru ingamubwira, ingatsuka bwamuramukyaku ngali yathi, neryo ingamubwira indi anganyire okwilhabanganaku nabi eryaba ahakathikathi syethu, ingamusoborera obundi nekyaleka ithwalhabanganaku nabi. Neryo ingakania ithwakania ithwalebya ekyindi kyiro ngathwangakolhakyi ekyangihahu eribya thukalhabanganaku nabi. Kundi wamabya ithuli banyoni, thukabya thukalhabanganaku nabi, obunyoni bwanginahwa. Neryo kyikayithagha ithwikalha ithwalebya esindi ngeri esyathwangabya ithune haghuma isithuthalhabanganaku nabi. Neryo su neryo obunyoni bwethu bwangabya ibunahambene keghe inibunyoni obuwithe amani manene.